Ka rohilidsõlõ mõtõldõh tulõ mul miilde suvi. A ma arva, mitte tuuperäst, et suvõl om rohi nii rohilinõ, vaid tuuperäst, et ku ma rohilidsõlõ mõtlõ, tulõ miilde tuu mõts, miä oll' sääl mäki pääl, koh miiq matkamah kävemi.